Bara e kahi to pakupaku rakaha nana bona ma kaen matapak bona e kahi. A kiu teve kahi na beku binbin nana be kahi tara bona taba vai sa mata hana toro beku be tara bene teie to noma batana sa mata hana toro kao ore pa koto bona aba bona, e kahi a vavapio beara goroho rara teabon a kiu te kahi tea beku binbin, beara goroho rara e kahi toro beku nana - beku nana te tara bona taba vai sa mata hana toro beku, be tara bona taba vai sa mata hana toro beku, be tora bona ora ge a tabae a to`on vai sa mata hana toro peku, be tara nao bona aba vai to noma batana me bona taba vai sa mata hana toro beku bona ge toro nao ore pa koto bona aba bona. Ena komana to tara vonom na, tenam van tenam teapu e kahi to pakupaku nana bono matapaku bona a animol vai to dao riori bene kahi, eve a kiu teve tea beku binbin, eara kahi, eve a kiu teve tea beku binbin, eara kahi gorohonom me beori pa rake mo`on binbin rovi eve rakaha taem bona ore pa paku bona ma <noise> va tea beku binbin suku venei na rake binbin mo`on rori tea - tea- tea rake ri bari tea vatavus beiko to pakupaku bata vo riori. Ore pa nao ore beku - ore beku - ore beku eve a kahi, eve rakaha taba bona to pakupaku nana bona vapio teabon e kahi, eve koa.